Tookhma-fu-moo mu dickine fooni, mu bhuu fooni ngniitima nkayo nkaye mu saame mbéé mu bhuu foo. Maa yick mu thookuma, mu wii foo, mu déye nkéérama bhéélangh foo. Mu sa siiti, han mu siiti léé, mu kooname mu fuur danane mu la fii-gwii woo ka bhéélangh goo gniitima. Naa asuun sune sa dhéémi, mu la kottu dhii yicki nka thookuma asuun sune fuune nangh. Ghuuna mbhééké thookhma mu dii ka- a- thookhma nii mu wii foo akottu fuu dickma. Nii fuu dickma wii foo ala-ala bhéck foo. Ghune thookhma-naayilema mu féérighi, mu wii foo, ala bhéck moo. Mu siimrati ghi mu kuurma, mu buudame mbéé, mu wii, bhéélangh foo nkéérama ayiide, fuu mmiidima mu suu bhéélangh foo nkéérama, niirma fuuntoo song mu la kottu dhii nka thookhma jéé nnéé afiiyé nangh, ikuuyi foo. Mbéélé akan danane naa asiimra moo, a jééye moo la song mu béélang foo ngniiiti, ala siickime ka bhéckmoo. Fuune féé tookhma, idiini a suuama.